<hesitation> نشأت بالكويت، وكانت الأجواء هناك بسيطة وحلوة، والجو مريح، والكل يعرف الكل، والكل يعرف بعض. يعني من المدرسة، للمسجد، للبيت، ما أحد يعني ما كان مستوى الجريمة عالي.